Mun makanan sederhana yang urang lihat itu sederhana, tapi ulun ketuju banar tuh tahu. Ulun <hesitation> saban hari pinanya makan tahu tarus pang. Pokonya ulun tu ada satu wadah makan nang ulun ketujui banar. Jadi saban hari ulun menukarnya tuh tahu tarus. Sampe urang- urang tu bingung, kada kadeda handak iwak lain kah ding? Tahu tarus nang pian tukar. Soalnya tu ulun ketujunya tahu aja kaytu nah. Mungkin, pinanya urang- urang tu melihatnya ulun kaya, ma marasnya ai kadada duit kah menukar nang telarang sedikit, nang kaya ayam. Tapi ulun ketujunya tahu ya jadi, kada kawa ai kaytu nah. Sampai lo, ulun tuh sebujurnya kada tapi ketuju ayam. Soalnya kayapa yo lah, rasa ayam nih pina aneh di ilat ulun kaytu nah. Kaya kada tapi cocok lah. Jadi ulun tu menukarnya tahu tarus tahu tarus. Suah ai ulun merasai yang lain kaya tempe, tapi kaya, kurang cocok kaytu lawan rasa tempe. Jadi ulunnya lagi- lagi nukar tahu, nukar tahu. <hesitation> mun selain tahu tu, ada ulun ketuju makanan sederhana tuh, mie. Nah, mun urang melihat kaya mie ni makanan nang urang kada beduit kalo <laughs> pinanya kaya, ma ai kadada duit jadinya menukar mie tarus. Tapi, ya itu pang ulun ketuju. Jadi ulun bahari waktu smp tu suah saban hari makan mie kadeda makan nasi sama sekali. Jadi sa. Saketuju itu ulun lawan mie, sampe mama ulun sarik- sarik lawan ulun. Kaya, makan pang dulu nasi tu nah. Makan mie tarus kam nih! Sudah disangaakan nasi, iwak banyak. Tetap ja mie dimakan kadeda memakan nasi olahan mama. Pokonya, tapi tetap ai jua mama ulun menukarakan mie pang. Jadi, dari situ ulun merasa kaya mie tu walaupun kaya murah tapi kaya senyaman itu nah ulun memakannya, kaytu jua lawan tahu. Kaya walaupun urang melihatnya tuh makanan orang kada beduit, tapin mun ada banyak duit gin ulun tetap ai jua makan tahu.